Apart jicaŋéén babaaj sinukuréén saan nak sirooŋ numaal: étuguuñ injé éronrong numaal, éfool injé éronrong numaal, babaaj sinaab saan umimé sin nak sirong numaal, nébalaas injé éronrong numaal, érigee injé éronrong numaal, érungafaal nétunkufaña.